میوزم جکو، میوزم کو مذھب یا کو تھذیب ھی او جی باریم کو میوزم ٹھوڑی ھی کو ڈرامی اہم ھوی۔ امی اوڈ ھوں اوڈاں جا لباس جکو ڈراما کروں۔ اوم اوڈنڑی ھوی۔ امچی ھیک ستھنڑ خمیس او سوں گڈوگڈ پاوڑا بہ ھوی چھی۔ کاں تو امی ماٹیم، کھی چھی اوڈ مٹی جا کوڈ منئی کچیں گھریں ٹاھتی اڈاوت کرتی۔ موٹی ٹھیکیم ٹاھتی۔ جیکڈھں ڈیکھلی جا تو ، میوزمام سجی ثقافت ڈیکھنڑلی جا چھی۔ ھا ھیک قبیلا ھی اوڈان جا۔ ایئن منکھیں انوں رھتتیںایئن کھادی پیتی ھی۔ گھنڑی قدر ڈیکھلی جا تو امچی کھادی مرچا بصڑا جا گٹھیا ھوی چھی جکو آپوں بسڑ کھوں چھوں۔ گٹھیا امالام باندھوڑا ھوی چھی۔ کاں تو کٹھی، امیں اوڈ ھوں دربدر۔ آپکی گھر کو ھی۔ ھا ٹھیکا مللا ای جی گھر ٹھالی۔ بڑی ڈجی پاسی گھر ٹھالی۔ ھمین اجاں کج چینجنگ آلی ھی۔ اوم امچی تھذیب ڈیکھنڑلی جا چھی۔ اوڈ روچاری رھی پلی۔ ائی کیوں رھی پلی۔ ائان جی ثقافت کا ھی۔ ایاں جی رھنڑی کھنڑی کا ھی۔ کڈی تکلیفیم رھی پلی۔ او جی باریم میوزم سنڑی چھی۔ جنو گیت ھوی چھی۔ گیتیں گاہی چھی۔ اوم کلام گالی جائی چھی۔ ھمی جکو بانرانڑھیم جکو فوزیہ سومرو، ثمینہ گڈی ھی، سمن میرالی او بی کڈھں کڈھں اٹھی آوی چھی۔ کلام گالی جائی چھی۔ اوم ایں ھوی چھی ، معنی سندھ سندھی گالی جا۔ باراڑی جی علاقی ھی کنوں رھی پلی۔ سنڑاوی چھی چار موسما چھی، سناڑلی جائی چھی۔ مرچاں جی موسم آوی چھی۔ کنڑکی جی موسم آلی جا۔ بصراں جی موسم ھی۔ ای جی باریم کلام گاہی چھی۔ غریب طبقی جی تھذیبی جی باریم سناڑلی جا چھی۔ ڈیکھلی جا تو ثمینھ گڈی ایں فوزیا سومرو تھڑی جہ باریم گیتیں گالی۔ کان تو تھڑی جی منکھیں تکلیفیم ھی، فوزیا سومرو گذارتی گلی ھی، اھی جی کلام اجان گالی جائی کاں تہ دنیام کوئی اھڑی منکھ کونی جکو فوزیہ سومرو جکو ایجی سمیم یا اوجی میمری کارڈام سیو نا ھوی۔ ایں فوزیا سومرو معنی ڈاڈھی جکو پرانڑی گالی جا۔ <hesitation> ماروی بی اٹھی ھی۔ ماروی جا کھوہ ھی۔ امرکوٹا جا قلا بھی ہے۔ امرکوٹا جا قلا ایم جکو ھی، ایم جکو کپڑی بھی ھی۔ ایں پرانڑی انگریز جکو ریتی، ائان جی ہتھیار ھی، بندوقا ہی پرانڑیا، ریوالی، جتیئں، کپڑی، کھرسیا ڈجیا ھوی۔ ھا امرکوٹا جا قلا اکبر بادشاھ ٹھنواڑلا ھتا۔ اکبر ماروین اچاتی آلا ھتا تھڑیم کھوئام ۔ امرکوٹام راکھلی ھتی۔ ایم موٹیا موٹیا بندوقا ھی چاراں پاسی۔ سامان پرانڑی کتابیں ھی۔ ائاں جی تہذیت آتی جا ھی